Ũto̱ ãfo̱n a̱séke m̃ma ísine, ése ẽkod buba. ãfo̱n m̃bo̱n īkaba éseké éma īsiṉe, ñke ãse mma īsine, ẽkum ànye ñte ãfoṉ īsin ékum̱ ñfolo̱, ñfolo̱ ãde ñkpo̱n ũbo̱k m̃mesẽ mm̃a īsinhe ãfo̱ àde ãfuri ini kẽ ntãk ãseke ñsine ñtele áse ãfele kẽ ídem, lbo̱bo̱-bo̱d, ãde ãsin ãsemã īsine̱ ãnye, ké ñkpo̱ se ñkakā.